Yeuwana mimila iasawa ni nali isa <noise> euw ewu euw euw atade musa'a nama imanuai oro, imanuai sai oro ioro ayaey yeu yari papa, yari mama, oro yau. Wan mahina mi mina palei oro lai nia nale'e sili'e pepe yamae mama sili ema, le'ema pepe, pepe kahinane ehu ema liema oana mahina pertaumi, pertama mire woa niana, kedua ada kulia di ambon apone kulia loapone yau isa le'e kuria lou apone le'e lou apone tae <noise> si perlu kepen louwema mama kirim kepen louweu maloi lou iam perlu ama apsaira rei nalo ama hidup hintei lairua. Jadi eu ana mahi rua selon apon me sikulia, kulia loapone olou umpati apone, jadi si otea ma kepen louwe sike kulia tae ipapa ruama am saire'ae bolo apone louwe uwana mahina rua sime tae, ihuloi anase mama ooo mama pikirani apa apa pikirani'ae mio mio mana tuma te anaserei anaserei isa eheni yae mio mio mane, mio mio sampe lau ana anasi, sisai re'ehu taesi pura asi tasieusi ni asi tampa karja olamane ruma saki sesaise ola ma guru'se. Wan mahina rua si mei ta'e yolo apone sakaran rei jaji ni papa ruama am saara iyai.